Bueno canem canam sanapiem este umbeyuts de sobre de natiek umbiem guiñiemb mo pata ku preparar jue gue alpata kuk prepara patial comida y mitiel salsa, makiel salsa, makiel guacamole, makiel natenguiembe, aguena natenguiem, natenguiem mi not este aguey arangu makiel salsa, arangu guacamole, arangu unguiemo y nguy <noise> nbeow angalutiel angalu na tenbiem juchitán y camino nguya camino nicambaja ikoots, pero oganuy esteicorto mi pantiel man no pare no cowil de natebiek gumbapa por que so pegandyuk aguey al apak xielque natel montaña xinninque pue niniaqui, niniaqui andiem este xielgue pernieguy gundom este mapak pero de que arangu para taza kukupar montan tampoco kupar pue para ganu mbet tampoco ocuparlo por eso gumo este tampoco ocuparlo aguetsi mapienyatinguy puro umbeyuts, umbeyuts ikoots.